نبريفري الجبل على البحر باسكو ديجا الجبل كي تكون فيه متكونش مكشوف كيما البحر يعني الجبل عندك الشجر فين تتخبا عندك شحال من حاجا الور البحر تحسها راك محطوط نتا اونفاس ل الشمس